Soyabon qoplama, ramka, ushlagich yopish va ochish knopkalaridan tashkil topgan bo’ladi va qoplamasi suv o’tkazmaydigan tovardan tashkil topadi. Uning tutqichi esa insonlar uchun qulay bo’lgan materiyaldan tayyorlanadi.